כ'האב זייער שטארק ליב די יום טוב פון סוכות, די יידישע יום טוב, וועגן ס'איז א צייט פון וואס מ'טוהט אלעס צו זיין בשמחה, מ'קויפט אסאך נייע זאכן, מ'עסט גוטע עסן, און מען פארט א באנטש פלעצער, אלעס טוהט מען וועגן מ'וויל זיין פריילעך און כ'האב ליב ווייל מען טוהט אלעס נאר פון א פלאץ פון שמחה